Amign'ny bisikleté izy raha misy amign'azy misy pedala izy, misy chaine misy larô misy gidon mba ampandeha azy de misy sezy fipetraragna koa izy chaigna mifafandray amigny laroanazy afara de koa afa ahodikodigna azy amign'izao i gidonazy de ahodikodina koa izy de igny izy ko mahatonga izy mandeha.